Imi yiɗi gimi maa, mi waawaay mi yamee, gam e woodi kujeeji ɗuuɗɗi ɗi mi yiɗi mi ƴamana. Min kam, taa yima e gimiiji ɗii kam, a winnday ɗi naa koto hoore.